Omughasu owerihuna omwamukania. Erihuna nikyindu ekyomughasu munene omwamukania kundi omwihuna kyikakuha akaghisa akeribya ighukahulikirira ndeke, owakakanaya naghu kundi wamabiribya ighunamukania omundu inianamukania naghu, ahu ghukabya isiwendyowa okyomundu akakubwira kandi wamaghana erithendyowa mwanginaghana eri- erithendi yitheghererangania ndeke. So, neryo eri- erighuna omwamukania nikyindu ekyomughasu munene. Nekyindi kyikarugirira okwa okwangeri eyomukania. Ngathabugha indi mwamabya imuli bandu abayanzire, erihuna nikyindu ekyomughasu munene. Kundi ngathabugha indi mwabirilhwa, mwamabya imwabirilhwa nomundu, kyisingire iwamuhuna, kyisingire iwamuhuna omwanya oweribya ighukamusubiraya kundi Wamabirimusubirya, ghubuke ghuthi ghukendimusubirya ighunakwire ekyinigha, wanginabulikira iwamabirimubwira ebindu, naghu ebyaghukendisyayibulya ekyaleka iwamubwirabyu kandi iwasangana ghuthi erithendihuna lyaghu lyabirikulhwiramu obutsibu. Nekyindi, nahandi nahandi kyisingire iwa- iwakehya okwamukania iwathahunamu, paka ngakyine okwakyindu, ngakyine okwa ngakyine okwakyindu ekyerilebyeryaku okwabandu abanzene kundi mwamabya imukanaya bulikyiro, bulikyiro, bulikyiro hakahika obuthuku, omundu inabana ngamakulhuha. Betu wamabya ighunamubana ngekyiro iwathaghunza ekyiro kyosi iwabirihuna, isighuthakania nomundu waghu neryo nayu okwamuthima wiwe akathunga obwagha obweryanza erikania naghu kundi akabya inabirikukwa olhukandu kutsibu kandi akabya ina, omuthima wiwe akamuhira omomwanya oweryanza erikania naghu neryo erihuna, nikyindu ekyamani manene kandi kyiwithe omughasu.